Karazagna desera haiko edy ai <noise> <hesitation> mananasy, katakata, mapaza regny, <hesitation> voatango avy eo zavoka, mo- ndraindraiky ndraiky mihinagna yaourt hely an-tegna kofa avy mihinagna regny de misy koa am'fotoagnany misy ma- mihinagna manga, kaki, ledsi, arakaraka ny fotoagna zay fisiàny, ery paoma regny.